أنا أحب <hesitation> الجري، هكي نحس براحة، مفرغ كل الطاقة السلبية اللي عندي، حس روحي هيكي فرغت كل الطاقة، ومنها رياضة مهمة لي، لكن الجري أنا بحب الجري فيه هيكي راحة بعد ما تخلص تحس بتعبك، لكن يكون عندك راحة نفسية، تخلصي من كل الضغوطات.